gagnrýnir yfirheyrslur lögreglu yfir Thomasi Möller Olsen rétturinn staðfesti í dag nítján ára fangelsisdóm yfir honum fyrir morðið á Birnu

bið getur orðið á endurbótum á verslunarkjarna að Arnarbakka í Breiðholti sem íbúar hafa sagt að sé

Reykjavíkurborg ætlar að ráðast í hugmyndavinnu um framtíð hans ríkisstjórnin hefur samþykkt aðgerðir til að bregðast við alvarlegri stöðu á Bakkafirði byggðakvóti verður aukinn um hundrað og fimmtíu tonn og fjörutíu milljónir á ári settar í sérstök verkefni næstu fimm árin jafnmikið örplast er í maga fisks við vesturströnd landsins hvort sem heimkynni hans eru á sjávarbotni eða ofar samkvæmt nýrri rannsókn áttatíu prósent plasts í sjó berast frá landi kona notar samfélagsmiðla hér á landi til að hvetja

til breytinga á samfélagi sínu hana dreymir

um að verða forseti jafnvel bæði á Íslandi og í Sómalíu

Landsréttur staðfesti í dag nítján ára fangelsisdóm yfir Thomasi Möller Olsen fyrir morðið á Birnu Brjánsdóttur í niðurstöðu Landsréttar segir að enginn raunhæfur möguleiki sé á sakleysi Thomasar þegar öll sönnunargögn málsins eru skoðuð thomas var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna hann var í héraðsdómi dæmdur í nítján ára fangelsi en það er með þyngstu refsidómum sem hafa verið kveðnir upp hér á landi Landsréttur staðfesti jafnframt að skuli greiða foreldrum Birnu samtals tæpar átta milljónir króna auk vaxta thomas Möller hefur neitað sök en vörn hans fyrir dómi byggðist á því að

væri sá seki það var breyttur framburður frá skýrslutökum hjá lögreglu en hann skýrði það þannig að hann hafi verið beittur miklum þrýstingi af lögreglu sem hefði meðal annars haldið fyrir honum vöku Landsréttur tekur þetta atriði sérstaklega fyrir og segir að frá yfirheyrslu þann nítjánda janúar hafi Thomas Möller haldið sig við frásögn sína fram að aðalmeðferð málsins sú frásögn hafi ekki verið leidd fram með þvingunum af neinu tagi eða leiðandi spurningum og lögreglumenn hafi komið fram við af fyllstu háttvísi í næstu skýrslutökum hafi aftur á móti gætt meiri ágengni

um ósannsögli og fullyrt um sekt hans þetta telur Landsréttur andstætt reglugerð um réttarstöðu rétturinn bendir jafnframt á að ekki verði talið að framkoma lögreglumanna hafi haft þau áhrif að skýringar hans á breyttum framburði geti á nokkurn hátt talist trúverðugar Björgvin Jónsson verjandi Thomasar sagði fréttastofu í dag að líklega yrði sótt um leyfi til að áfrýja málinu til Hæstaréttar lögreglan telur að ætluð brot manns sem situr

um að hafa valdið eldsvoða í íbúðarhúsi á Selfossi í lok október geti varðað allt að sextán ára fangelsi þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði yfir manninum sem var kveðinn upp í síðustu viku en birtur í dag maður og kona fórust í brunanum bráðabirgðaniðurstaða réttarmeinafræðings bendir til að þau hafi látist af

þar greindi hann lögreglu frá því að hann hefði kveikt í og að hann væri bara morðingi við yfirheyrslu viðurkenndi hann að hafa kveikt í pizzakössum á neðri hæð hússins og hent á gólfið talið er að þar hafi eldurinn komið upp nánar um

punktur is formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir hræðilegt að íbúar í Breiðholti óttist um öryggi sitt vegna fíkniefnaneyslu þar bið gæti orðið á því að breytingar verði á íbúar í kringum verslunarkjarnann að Arnarbakka í Breiðholti hafa kvartað til Reykjavíkurborgar undan mikilli fíkniefnaneyslu fólks sem býr í íbúðum sem komið hefur verið upp í

fram kom í fréttum RÚV í gærkvöldi að fundist hafi sprautunálar á lóðinni sem er rétt við grunnskóla hverfisins og að fólk í annarlegu ástandi sé oft í og við

í hverfinu þori sumir

hverjir ekki inn í kjarnann mér finnst það hræðilegt við viljum auðvitað ekki að fólk þurfi að óttast um öryggi sitt hvergi í borginni það eru svo sem engar tölulegar staðreyndir sem sýna að þú þurfir að óttast öryggi þitt meira hér í Breiðholtinu heldur en annars staðar en auðvitað viljum við bara að fólk alls staðar í borginni sé

þá hafi lögreglan lýst því yfir að hún ætli að hafa sérstaka gát á svæðinu á næstunni Reykjavíkurborg keypti

að Arnarbakka í júní fyrir um hálfan milljarð króna og fær hann afhentan um áramót við erum að auglýsa eftir tillögum er hægt að senda inn tillögur til tuttugasta og áttunda nóvember hvað væri sniðugt að hafa hérna en af því að þið takið við þessu um áramótin og ætlið að fara í hugmyndavinnu þýðir það að það verður ekkert gert við þessa eign næstu mánuðina ja við í það minnsta gerum ekkert hérna fyrr en við fáum þetta

afhent það er upp úr áramótum ég veit svo sem ekkert hversu hratt þetta getur gengið en við munum í það minnsta ekki vera með ólöglega útleigu ég get lofað því þar sem ekki er íbúðahúsnæði leigir Reykjavíkurborg ekki út til íbúa Hæstiréttur hefur samþykkt að taka fyrir

setti lögbann á fréttaflutning Stundarinnar upp úr

frá Glitni en fréttir af fjármálum þáverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktssonar birtust í Stundinni fyrir síðustu kosningar hvorki héraðsdómur né Landsréttur staðfestu lögbannið og óskaði Glitnir HoldCo eftir að fá að áfrýja málinu til Hæstaréttar Hæstiréttur hefur fallist á að taka málið fyrir en tekur fram að lögbannið hafi verið fallið úr gildi með niðurstöðu Landsréttar málið geti hins vegar

haft verulegt almennt gildi því þar vegist á reglur um tjáningarfrelsi friðhelgi einkalífs og álitaefni um þagnarskyldu fjölmiðlamanna um heimildir þeirra mikill ágreiningur ríkir á Alþingi um frumvarp sjávarútvegsráðherra um

á Alþingi í morgun fljótt kom í ljós mikill ágreiningur minnihlutinn sakaði meirihlutann um að hafa rifið frumvarpið úr nefnd án þess að umfjöllun hafi verið lokið þá lagði forystufólk fjögurra flokka í stjórnarandstöðu fram tillögu um að vísa málinu frá formaður atvinnuveganefndar sagði minnihlutann vilja hygla þeim ríku þá er ég bara mjög undrandi

yfir því að hér liggur fyrir að vísa málinu frá vísa málinu af dagskrá og leggja til að óbreytt veiðigjald verði á næsta ári að við búum við sömu lög lög sem við erum búin að sjá að eru meingölluð meirihlutinn vill afkomutengja veiðigjöldin til að nálgast litlar og meðalstórar útgerðir betur frumvarpið leysir af lög frá tvö þúsund og tólf sem falla úr gildi um áramót þingmenn stjórnarandstöðu ítrekuðu skort á samráði

spurðu hvað það væri sem ríkisstjórnin óttaðist í raun heilt á litið telur annar minnihluti frumvarpið illa unnið og ógagnsætt þar sem tölulegar forsendur frumvarpsins eru óljósar áhrif þess á innheimtu veiðigjalda liggur ekki fyllilega fyrir ásamt því að samráðsferli frumvarpsins var í mýflugumynd meirihlutinn einfaldlega skammast sín fyrir þá skýru forgangsröðun sem kemur fram í þessu máli hér erum við að ræða um

að lækka veiðigjöldin um fjóra milljarða og það eru eldri borgarar og öryrkjar sem borga reikninginn þingmaður Miðflokksins í atvinnuveganefnd telur hins vegar veiðigjöldin of há og lýsti yfir vonbrigðum með frumvarpið fyrsti minnihluti telur þau veiðigjöld sem mælt er fyrir um í frumvarpinu ekki hófleg og telur mun

frekar að frumvarpið tryggi ofurskattlagningu í sessi Landsréttur staðfesti í dag fimmtán mánaða dóm yfir Jens Gunnarssyni lögreglumanni hjá fíkniefnadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu málið var án fordæma innan lögreglunnar en Jens sat um tíma í gæsluvarðhaldi þá var dómur yfir öðrum manni einnig staðfestur en hann hlaut níu mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur ríkissaksóknari taldi að hljóðupptaka sem honum barst gæfi til

kynna að Jens og þekktur brotamaður ættu í óeðlilegu

og að Jens hefði veitt upplýsingar sem brytu gegn þagnarskyldu hans í starfi þá voru vísbendingar um mútugreiðslu væri að ræða Jens og hinn maðurinn neituðu báðir sök þegar málið kom fyrir héraðsdóm en réttarhaldið í Landsrétti var lokað er enn steinn í götu í viðræðum við Evrópusambandið fulltrúar e s b ríkja ræddu

forsætisráðherra Spánar mun ekki vera búinn að ákveða hvort hann mætir til Brussel á sunnudag þegar leiðtogar aðildarríkjanna skrifa undir samkomulag um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu Spánverjar vilja skriflegt samkomulag um að þeir fái neitunarvald í viðræðum um framtíð eftir Brexit ríkisstjórnin samþykkti í dag að vinna eftir fimm tillögum sem

eiga að styrkja byggð á Bakkafirði allt að tvö hundruð milljónir verða settar í verkefnið á fimm árum byggðakvóti aukinn og samgöngubótum flýtt Bakkafjörður hefur átt undir högg að sækja nú síðast þegar tíu bæjarbúar misstu vinnu sem þeir höfðu í fiskvinnslu h b Granda á Vopnafirði starfshópur fimm ráðuneyta hefur tillögur að aðgerðum sem ríkisstjórnin samþykkti í morgun þær snúa meðal annars að því að efla fiskvinnslu

að auka um hundrað og fimmtíu tonn af svokölluðum sértækum byggðakvóta eða aflamarki

ýta undir það sem þó fyrir er á staðnum lengi hefur verið knúið á um vegabætur sem reynt verður að flýta það er fyrirhugað hjá Vegagerðinni að leggja slitlag á svokallaða Langanesströnd sem er fyrirhugað á næsta ári og þarnæsta og svo er Brekknaheiði

á fimm ára samgönguáætlun til tvö þúsund tuttugu og þrjú og í skýrslunni er lagt til að ef hægt væri að flýta því þá væri það mjög gott þá á að efla náttúrurannsóknir á svæðinu meðal annars í tengslum við undirbúning að stórskipahöfn í Finnafirði og vinna að samfélagssáttmála meðal annars um fegrun umhverfis og rekstur verslunar á að lokum er gert ráð

að Bakkafjörður verði tekinn inni í verkefnið brothættar byggðir já það skiptir miklu máli því fylgir verkefnisstjóri mögulega og annað sem er inni í þessu að þetta er

er til gagns held ég með góðu samstarfi við íbúana og sveitarfélagið og aðra aðila sem kæmu að öðrum hlutum þessara tillagna þá gætum við sett eitthvað jákvætt í gang á Bakkafirði starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur segist hafa fengið nóg af rangtúlkunum og ósanngirni í umræðum um skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar um

þetta kemur fram í yfirlýsingu frá formanni starfsmannafélags Orkuveitunnar og trúnaðarmönnum starfsmanna sérstaklega er vísað til ummæla stjórnmálamanna og umfjöllunar fjölmiðla sem sagðir eru særa starfsmenn með því að gera vinnustaðinn

tortryggilegan og rangtúlka niðurstöður

og skýrslu innri endurskoðunar fullyrðingar um að vinnustaðurinn sé rotinn og að þar ríki þöggun séu rangar þar er vísað til ummæla sem féllu á og eftir fund borgarráðs í gær það er áhyggjuefni fyrir Ísland að þjóðir heims skipti um skoðun á alþjóðasamstarfi sem mótast hefur frá stofnun Sameinuðu þjóðanna svarið er meira alþjóðasamstarf ekki

minna þetta sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra á málþingi um þjóðaröryggi í dag samtal um fullveldi og þjóðaröryggi var yfirskrift

sem haldinn var í Hörpu í tilefni hundrað ára forsætisráðherra setti málþingið og sagði að hernaðarógn dagsins í dag væri gjörólík þeirri sem blasti við þegar Ísland öðlaðist fullveldi við erum að sjá

að mynda hópa í átökum sem eru ekki hefðbundin þjóðríki við erum að sjá mjög breyttar línur í mörgum af þeim átökum sem við sjáum í heiminum við erum líka að sjá að þjóðir heims eru að einhverju leyti að breyta um skoðun á því alþjóðaskipulagi sem við höfum starfað eftir frá stofnun Sameinuðu þjóðanna það er sérstakt áhyggjuefni fyrir lítið samfélag eins og Ísland sem hefur reitt sig mjög á

alþjóðasamvinnu þá vakti hún máls á loftslagsbreytingum og gildi ósnortinnar náttúru hún hafi talað fyrir umhverfismálum í samskiptum við leiðtoga

öryggishugtakið er nefnilega mjög víðfeðmt og það var niðurstaða Alþingis á sínum tíma að það væri rétt að nálgast það þannig að til þess að tryggja öryggi borgaranna þurfum við að

það með þessum breiða hætti nú er forsætisráðherra opinberlega á móti veru Íslands í

í sjálfu sér er þjóðaröryggisstefnan uppleggið sem Ísland þjóðaröryggisstefnan er það sem við vinnum eftir ég sem fulltrúi Íslands í bandalaginu vinn auðvitað að þeim málum á leiðtogafundinum í sumar sem forsætisráðherra sótti talaði hún fyrir þeim áherslum sem Ísland talar fyrir og leggur áherslu á

kynjajafnrétti auknu heildstæðu öryggi og viðbrögðum sem samstarf við fleiri ríki

Vinstri hreyfingin grænt framboð hefur ein flokka á Alþingi verið andvíg veru okkar í hernaðarbandalögum og þar með Atlantshafsbandalaginu

það var ástæðan fyrir því að við studdum ekki þjóðaröryggisstefnuna alla leið en við höfðum um leið mikil áhrif á gerð hennar og hún var unnin í mjög góðri

sátt að mestu leyti þannig að ég styð mjög þann anda sem birtist í þjóðaröryggisstefnunni og núverandi ríkisstjórn hefur hana að leiðarljósi sem er þessi breiða sýn á öryggismál miðað við stærð geti Ísland haft mjög mikil áhrif á alþjóðavettvangi við höfum sinnt til dæmis formennsku undanfarið ár í samningi um hömlun við eldflaugatækni

gestgjafar fyrir stóra afvopnunar og vopnatakmörkunarráðstefnu sem heldur árlega þar sköpuðum við vettvang til að tala um erfið mál

efnavopn og fleira fyrir utan starf okkar í Sameinuðu þjóðunum og fleiri stöðum

jafnmikið örplast er í maga fisks við vesturströnd landsins hvort sem heimkynni hans eru dýpst á sjávarbotni eða ofar þetta sýna niðurstöður nýrrar rannsóknar

í maga þorsks og ufsa og kynnti rannsóknirnar á málstofu hjá Hafrannsóknastofnun

hugmyndin er að rannsaka þessar tvær tegundir því heimkynni þeirra eru

koma að mestu frá sjávarútvegi til dæmis úr skipamálningu og farmi sem fellur í sjóinn nú standa yfir framkvæmdir við nýjan leikskóla á Þórshöfn bygging

skólans var afar umdeild en ekki var einhugur um hvar hann ætti að standa leikskólastjórinn fagnar nýjum leikskóla en segist hafa viljað aðra staðsetningu dynja frá byggingarsvæði nýs leikskóla á Þórshöfn skólinn leysir úr brýnni þörf en núverandi leikskóli hefur verið starfræktur í tveimur húsum sem bæði eru gömul og of lítil en ný bygging kostar sitt eitthvað aðeins á þriðja hundrað milljónir stór hluti af tekjum ársins það voru miklar deilur um þessa framkvæmd hér í samfélaginu og fólk var alls ekki sammála um

hvar átti að byggja leikskólann það urðu mikil átök já og voru hérna mjög deildar meiningar um það ákvörðun hafði á sínum tíma verið tekin um að byggja nýjan leikskóla við hlið grunnskólans á Þórshöfn sveitarstjórnar ákvað hins vegar að byggt skyldi á lóð gamla leikskólans leikskólastjórinn var á öndverðum meiði já starfsfólkið var alveg sammála um það vildi nota tækifærið og byggja við grunnskólann og vera þar upp frá fá svolítið stærri vinnustað meiri faglega umræðu farið þið ósátt inn í þetta nýja hús nei nei svo bara sættir maður sig við það að maður hafði ekki betur þannig að við fögnum bara við séum að fá nýjan leikskóla og bætta aðstöðu gerum bara best úr því og vonandi verður þá bara líka lóðin löguð og annað sem við vitum að er að hér niður frá hún var aðeins ellefu ára stóð að gifta hana þrjátíu og tveggja ára manni í Sómalíu hún býr nú á Íslandi og hvetur

í gegnum samfélagsmiðla

líkt og margir jafnaldrar hennar notar hún samfélagsmiðla umtalsvert skilaboð hennar á miðlunum eru þó býsna ólík skilaboðum flestra jafnaldra hennar hér á landi þegar hún var ellefu ára missti hún föður sinn þá stóð til að gifta hana þrjátíu og tveggja ára gömlum manni

til að gera langa sögu stutta endaði hún hér á landi þar sem hún hefur búið hjá fósturforeldrum í á fimmta ár en þótt búi ekki lengur í Sómalíu er henni ástandið í heimalandinu hugleikið

hvatt marga til að láta í sér heyra eru aðrir ósáttir við það sem hún hefur að segja svo mjög að hún

hætti á samfélagsmiðlum fyrir tveimur árum vegna fjölda

öðlaðist hún að eigin sögn sjálfsöryggi til að halda áfram hún segist hafa tilfinningu fyrir að orð hennar hafi áhrif þó að breytingar gerist hægt sjálf er hún hvergi nærri hætt í dag er svartur föstudagur tilboðsdagur að bandarískri fyrirmynd sem hefur verið að ryðja sér til rúms hér á landi undanfarin ár neytendur segjast vera vel á verði fyrir gylliboðum neytendur

um allan heim freistuðu margir gæfunnar í dag og reyndu að gera góð kaup fyrir jólin á svarta föstudeginum í Noregi

hættu að troðast undir í hamaganginum

þegar verslanir voru opnaðar þar í morgun aðrir tóku þó daginn snemma en verslunarstjórar voru sammála um að viðskiptin hafi færst meira á netið það var röð strax fyrir utan í morgun

að bíða við búumst

við meiri traffík seinna í dag en hefur verið af hverju það er meira álag á vefnum en nokkru sinni fyrr og við höldum að þegar líður á daginn komi fólk hingað til að klára kaupin er fólk að taka sér frí í vinnunni fyrir þennan dag veistu ég gæti trúað því að kynna mér verðin áður þannig að ég veit að þetta er ekki eitthvað sem er verið að plata en heldurðu

séu einhverjar verslanir sem leika þann leik já það eru verslanir sem gera það maður þarf að vera vel á verði sem viðskiptavinur hvað ætlarðu að kaupa

sjónvarpinu og strákarnir

ertu að versla jólagjafir eða eitthvað fyrir þig fyrir okkur vantar stóla þannig þú ert að hugsa um hag heimilisins já já og hef alltaf gert komum mest til að fá okkur brauðstangir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

handknattleikssamband Íslands er búið að selja alla sína miða á h m í handbolta í Danmörku og Þýskalandi í janúar markaðsstjóri h s í býst við um fimm til sex hundruð Íslendingum á leikjum Íslands var heldur brúnaþungur eftir tíunda jafnteflið í röð gegn Bandaríkjamanninum í heimsmeistaraeinvíginu í skák í Lundúnum í gær og Ólafía Þórunn Jónsdóttir fær tækifæri á mótaröðinni í golfi á næsta tímabili þrátt fyrir að

Landsréttur gagnrýnir yfirheyrslur lögreglu yfir Thomasi Möller Olsen rétturinn staðfesti í dag nítján ára fangelsisdóm yfir honum fyrir morðið á Birnu

bið getur orðið á endurbótum á

verslunarkjarna að Arnarbakka í Breiðholti sem íbúar hafa sagt að sé umsetinn af fíklum Reykjavíkurborg ætlar að ráðast í hugmyndavinnu um framtíð hans ríkisstjórnin hefur samþykkt aðgerðir til að bregðast við alvarlegri stöðu á Bakkafirði byggðakvóti verður aukinn um hundrað og fimmtíu tonn og fjörutíu milljónir á ári settar í sérstök verkefni næstu fimm árin jafnmikið örplast er í maga fisks við vesturströnd landsins hvort sem heimkynni hans eru á sjávarbotni eða ofar samkvæmt nýrri rannsókn áttatíu prósent plasts í sjó berast frá landi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

en við segjum þetta gott að sinni vonum að þið hafið það sem best um helgina veriði sæl